Kuldsõlõ mõtõldõh tulõ ma esiq hindäle miilde, selle et maq olõ terve elo kanduq kuldsit ehtit. Mul om õnnõ üts hõbõhõnõ eheq, minka ma sai uma sõsaralt, ku ma olli umbõs ütsäaastaganõ.